Vanyama tofauti na maperea abhaya vuu vachika, anambe aghire, chula aghire emamba, anghire kiboko, aghire kenge, aghire <hesitation> joka kiitika mbungenyi, aghire mlula ichika mbungenyi.